כ'וואלט ענדערש געוואלט גיין שלאפן פרי און אויפשטיין פרי ווי צו גיין שלאפן שפעט און אויפשטיין שפעט, וועגן אזוי <hesitation> צופרי איז דער מח אויסגערוהט און, קען מען מער אויפטוהן צופרי און, אויב מען גייט שלאפן פריער באקומט מען מער בעסערע- איז די שלאף בעסער איז און, אויב מען גייט שלאפן שפעט און מען שטייט אויף שפעט איז עס מער א פארשלעפטע טאג